Untuk makanan yang sayo suko tu kepiting, kepiting tu raso nyo tu enak cuman untuk mendapatkan kepiting tu susah nian kareno hargo nyo yang mahal terus nyari nyo jugo susah, terus untuk makanan selanutnyo yang sayo suko tu tempoyak, cuman tempoyak tu mendapatkan nyo jugo susah, di ado nyo tu pas musim durian be kalau dak ado musim durian payah mendapatkan nyo, makanan yang sayo suko tu udang galah, udang galah tu selain hargo nyo yang mahal dapatin nyo jugo tu susah, sampe orang tu di pasar pun jugo dak ado jualan nyo udang galah tuh raso nyo tuh manis walaupun dak di kasih bumbu kan, cuma di goreng biaso bae cuma itu lah untuk ngedapatin yo tu susah nunggu musim-nunggu musim baru ado, itu pun nyari nyo susah harus di pancing dulu, kalau dak di pancing itu susah mau dapat jadi makanan yang sayo suko tapi payah nian di dapat itu gulai pucuk rotan. Jadi makanan yang sayo suko tu tapi payah nian di dapat kan gulai pucuk rotan, mungkin orang kiro rotan ni cuma biso di buat kerajinan bae tapi di jambi ko rotan biso jugo di buat jadi makanan yang di pake jadi bahan makanan tu bagian dalam nyo kalau idak pucuk nyo kenapo makanan ni susah nian di dapat kan tu kareno harius nyari nyo tu di dalam hutan-hutan nian, tau lah sekarang hutan di pake buat lahan perusahaan jadi itulah yang bikin pucuk rotan ni sekarang susah nian buat di cari. Tapi, kalo di jambi ni makanan kayak pucuk rotan khas nian, banyak yang suko kalo udah di jadikan gulai makan pake nasi panas bukan maen raso nyo, kareno bahan nyo yang payah ni nyari di warung-warung pun kadang dak ado, ado pun kalau yang jual hargpo nyo paling mahal.